<noise> lujua na kutuva'aso xi taka ye lo kuu á ye nda'vi ye juxtixa á ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i nda juiñikatei ye na kuva'a ñuuso na kuva'a ixi á na kakaso, na kaka taka chitíi lo nda ya'a á, na kuu carro lo ya'a naá, lujua vii kuu nka ñuuso á, xi ni ka keeso ñuu vieju ni ka ituuso ndelāā, te ko vijna xi ñuu yee á nda ituuso, ko kui'ya kue'e kumaniso, kumani ye kua'a veñu'uso, kumani ye taka carretera á, taka ixi ye na koo va'a ko kakaso ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́nso, taka ranchu á ñatu ixi te ko nda'vi juxtixa á nda xonú ye na ndu va'a. <noise>